أحب رياظة الجري وأنا صراحةً أعرف أركظ بشكل جيد وهذا ناتج عن إني صراحة في الكلية كنت أركظ كثير وأنا طفلة أيظاً كنت أركظ كثير، فبالتالي رياظة الجري بالنسبة لي رياظة أنا بارعة فيها يعتبر، أعتقد إني ماهرة وبارعة فيها بس لسة ما حصدت جوايز لأني لسة ما صرت رياظية مشهورة